ايب فوطة صغيرة احط عليها ايه شوية ماء عقب امسح فيها الفرن من داخل وبعد إذا في تراب لازم ينمسح قبل ونلمع نحط منظفات نشوف يعني شنو شنو افضل منظف وبس ونخليه يجف